қайырлы күн құрметті сенаторлар шақырылған лауазым иелері отырысымызды бастайық
депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты депутат қажетті кворум бар сенат отырысын ашық деп жариялаймын
бүгін екі мың жиырмасыншы жылғы сенаттың алғашқы жалпы отырысын бастаймыз
жыл басында депутаттар өңірлерде сапарларда болып олардың жағдайын заңдардың мемлекеттік бағдардамалардың жүзеге асу деңгейін көріп жергілікті өкілді органдардың жұмыстарымен танысты
еліміздің түпкір түпкірінде қазақстандықтарды алаңдатып отырған жергілікті жерлердегі шешімі табылмаған мәселелерді көзбе көз көріп шешімін табуды қажет ететін сұрақтарды тыңдап қайтты
енді оларды шешу жолдарын қарастыру қажет
бұл мәселелердің көпшілігі депутаттық сауалдар мен сұрақтарға негіз болады парламенттік тыңдауларда үкімет сағаттарында және түрлі кездесулерде
көтеріліп ұсынымдарға енгізіліп комитеттердің жұмыс жоспарларында ескеріледі
үкіметке депутаттық сауал ретінде жеткізіп қана қоймай орындалуын қадағалау керек
бұл үшін депутатқа берілген мүмкіндіктерді толығымен пайдаланыңыздар
бұл бірінші мәселе
екіншіден осы жылы сексенге жуық іс шара өткізуді жоспарлап отырмыз
алғашқы рет сенатта өңірлердің күндерін өткіземіз кесте бар жоспар бекітілді
мәслихаттар аймақтармен өзара байланыс орнатуға бағытталған бұл шаралар жүйелі түрде өткізіліп тұратын болады
бұдан өзге қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп жағдайы агроөнеркәсіптік кешенді дамыту қазақстанның транзиттік әлеуетін дамыту тақырыптарындаға парламенттік тыңдаулар өткізуге дайындық жұмыстары басталды
құрметті депутаттар қазіргі таңда
сенатта сенаторлар кеңесі бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі кеңес заң шығару процессін жетілдіру жөніндегі кеңес жергілікті өкілді органдар мен мәслихаттармен өзара іс қимыл жасау жөніндегі кеңестер бар
жақында парламенттік тыңдауға дайындық аясында ауылшаруашылығы саласының өкілдерімен бірқатар жұмыс кездесулерін өткіздім
енді осы саланың проблемаларын кәсіби түрде кеңінен талқылау үшін сенат жанынан агроөнеркәсіп кешені жөніндегі кеңес құру жоспарда бар
сонымен қатар желтоқсан айында қазақстан республикасы парламенті сенатының жанынан алғашқы рет жастар кеңесін құрдық
ол консультативтік кеңесші орган болып табылады және жастар саясаты саласында заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды қарайды
үшіншіден жақында үкімет заң жобалау жұмыстарының осы жылға арналған жоспарын бекітті
екі мың жиырмасыншы жылғы жоспар жобасына маңызды мәселелерді шешуге тұңғыш президент елбасы нұрсұлтан назарбаев пен мемлекет басшысы і тапсырмаларын орындауға бағытталған он жеті заң жобасы енгізілген
осыған байланысты комитеттер алдын ала заң жобасын әзірлеушілермен заңнамалық жұмыстарды үйлестіру қажет
біз осы заңнамалық қызметпен бірге халықты алаңдататын өзекті мәселелер бойынша үкіметке нақты ұсыныстар беріп тиісті заңдарға түзетулер енгізуіміз керек
депутаттық сауалдардың толық жүзеге асырылуы да назарларыңызда болсын
төртіншіден қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев өткен жылдың қыркүйек айында сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауын іске асыруға арналған жалпыұлттық іс шаралар жоспарын бекітті
осыған орай сенат заң қабылдауға қатысты мына негізгі мәселелерді жүзеге асыру қажет
атап айтқанда
құқық қорғау органдарының немесе арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің арандатушылық әрекеттері үшін жауапкершілікті күшейту арқылы азаматтардың құқықтарын қорғаудың кепілдіктерін арттыру
сондай ақ шынайы дәлелдердің жеткілікті жиынтығымен расталмаған мәліметтермен қылмыстық жауаптылыққа тартуға тек куәлік ету негізінде жауапкершілікке тарту мен соттауға тыйым салу
әкімшілік юстицияны енгізу заңнамадағы барлық түсініксіз қарама қайшылықтарды азаматтармен бизнестің пайдасына түсіндіруді қамтамасыз ету оларға мемлекеттік органдармен өзара қарым қатынасқа тең жағдай жасау
жергілікті маңызы бар әлеуметтік экономикалық міндеттерді шешуде аудандық қалалық және ауылдық деңгейдегі биліктің дербестігі мен жауапкершілігін кеңейту
біз өз тарапымыздан заң қабылдау қызметіне жауапкершілікпен қарап дер кезінде орындауға міндеттіміз
құрметті депутаттар отырысты жалғастырайық
күн тәртібінің жобасы сіздерде бар келісесіздер ме басқа ұсыныстар жоқ па
олай болса күн тәртібіне дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық бес депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық төрт қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер күн тәртібінің бірінші мәселесі сенат депутаттарының өңірлерге сапарларының қорытындысы туралы ақпарат
сөз қазақстан республикасы парламенті сенат төрағасының орынбасары бектас әбдіханұлы бекназаровқа беріледі
қадірменді төраға құрметті депутаттар
биылғы жылғы қаңтар айының бесі мен он төрті күндері аралығында сенат депутаттары ел өңірлерінде болып тұрғындарға өткен жылы парламент қабылдаған заңдардың мән жайын
олардың қолдану тәртібін түсіндіріп азаматтардың қал жағдайын көтеру мақсатында мемлекет тарапынан атқарылып жатқан шараларды кеңінен насихаттады
по информации постоянных комитетов палаты в рамках выезда в регионы с участием депутатов сената были проведены свыше четырехсот шестидесяти встреч в том числе в самых отдаленных селах и аулах
мероприятия прошли в деловом и конструктивном русле
все мероприятия были широко освещены в республиканских и средствах массовой информации социальных сетях а также на официальном интернет ресурсе сената
на встречах с трудовыми коллективами организаций и учреждений а также с населением сенаторы уделяли особое внимание разъяснению законов касательно социального блока
в частности большие интересы вызвали законы по вопросам социального обеспечения и обязательного медицинского страхования то есть такие как введение нового государственного пособия многодетным семьям дифференцированных в зависимости от численности детей
в семье изменение действующей системы предоставления адресной социальной помощи и дополнение асп гарантированным социальным пакетом для детей из малообеспеченных семей
немалый интерес в этих встречах вызвали законы о статусе педагогов вопросы совершенствования уголовного уголовно процессуального законодательства и усиление защиты прав личности
ряд вопросов вызвали у представителей сферы бизнеса и предпринимателей нормы закона по вопросам бюджетного налогового законодательства процедур реабилитации и банкротства по вопросам жилищно коммунального хозяйства
уважаемая дарига нурсултановна на встречах с населением сенаторы также уделяли особое внимание вашим поручениям данным на заседаниях бюро и сената в конце года
в частности это о перспективах сельских населенных пунктов не включенных в список опорных и спутниковых населенных пунктов
о подготовке местных исполнительных органов к оказанию натуральной помощи организации бесплатного питания обеспечению одеждой учебными принадлежностями детей
из малообеспеченных семей доступность качества оказываемых медицинских услуг на селе готовность органов местного самоуправления работать со своими самостоятельными бюджетами
во время встреч с избирателями и местными властями обсуждались также вопросы реализации специального проекта ауыл ел бесігі программ развития регионов
кроме того депутаты обсудили со специалистами положения новых государственных программ развития образования и науки здравоохранения на две тысячи двадцатый две тысячи двадцать пятые годы
в свою очередь в ходе проведения встреч гражданами поднимался широкий спектр вопросов были высказаны критические замечания о несовершенстве отдельных норм законодательства в том числе по вопросам уплаты единого совокупного платежа
условий получения адресной социальной помощи а также формирование бюджетов сельских населенных пунктов и определение опорных сельских населенных пунктов в рамках спец проекта ауыл ел бесігі
высказанные депутатам замечания и предложения я условно разделил на шесть блоков и хотел бы более подробно остановиться на них
первое в соответствии с законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан по вопросам занятости населения от двадцать шестого декабря две тысячи восемнадцатого года
к занятым лицам относятся физические лица являющиеся учредителями хозяйственных товариществ и учредителями акционерами акционерных обществ а также членами производственных кооперативов
данная норма автоматически отнесла к занятым лицам сельских жителей которые ранее в ходе приватизации сельхозорганизаций передали свои земельные доли в уставные капиталы вновь созданных
то ао и производственных кооперативов в качестве вклада или взноса что в соответствии с гражданским законодательством определило их как участников то или членов
производственных кооперативов
следует отметить что большинство таких участников в настоящее время не работают в хозяйствах в составе которых они числятся участниками в виду невостребованности непрофессиональной рабочей силы
таким образом сложилась непонятная ситуация то есть эти лица с одной стороны не могут являться плательщиками единого совокупного платежа в виду того что они отнесены к категории занятого населения
с другой стороны то в которых они являются участниками не будут осуществлять социальные отчисления на них в виду того что они не принимают трудового участия в деятельности то
данные обстоятельства не гарантируют участие указанных лиц в системе социального страхования речь идет об их пенсионном обеспечении социальном и медицинском страховании
второе депутатам были высказаны в некоторых регионах упреки по слабой организации местными исполнительными органами работы по сбору документов для получения многодетными семьями адресной социальной помощи
имеются вопросы у населения также и по содержанию самого закона на которые мы должны обратить особое внимание
как отметили участники встреч в регионах при уплате самозанятыми лицами единого совокупного платежа
это один мрп им исчисляется совокупный доход в сумме равной двадцати пяти мрп или если точно сказать шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят пять тенге
по новым правилам асп назначать будут тем у кого доход на каждого члена семьи составляет ниже семидесяти процентов от прожиточного минимума то есть двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать тенге
допустим в семье из трех человек если мать и двое детей при уплате есп доход на каждого члена семьи условно будет составлять двадцать две тысячи девяносто тенге
что превышает прожиточный минимум на двести семьдесят тире четыре тенге и в итоге семья не будет получать асп
поэтому на местах высказывались предложения исключить эту сумму совокупного дохода при исчислении и назначении асп

на период с первого января две тысячи двадцатого года до первого января две тысячи двадцать третьего года лица применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микропредпринимательства или малого предпринимательства в том числе
плательщики единого земельного налога уменьшают подлежащую уплате сумму на сто процентов корпоративного подоходного налога социального налога и единого земельного налога то есть они освобождены на этот срок от уплаты налогов
по мнению местных исполнительных органов данные обстоятельства в существенной степени усложняют формирование четвертого уровня бюджета
четвертое разработанные министерством национальной экономики критерии отнесения к опорным селам являются несовершенными
при определении опорных сел не учитывалась реальная ситуация на местах то есть перспективные сельские населенные пункты
имеющие потенциал развития не попали в список опорных сельских населенных пунктов в виду их удаленности от районных центров
пятое было озвучено также множество других проблемных вопросов в различных сферах жизнедеятельности регионов таких как разрешение земельных споров вопросы несовершенства законодательной базы при изъятии неиспользуемых сельхозземель

сбои в работе информационной системы қолдау при передаче заявок на субсидии проблемы получения инвестиционных субсидий вопросы изменения ставок за недропользование проблемы получения разрешения от министерства селького хозяйства на

содействие снятию ограничений выделений финансовых средств на реконструкцию и строительство комплекса очистных сооружений охраны экологии и вырубка леса
изменение статуса кск также вызвало много вопросов цен на гсм внутреннего сбыта и экспорта отечественной продукции возврат к дифференцированным тарифам на электроэнергию и другие
шестое на встречах с депутатами не раз высказывалась удовлетворенность усилением мер ответственности виновных по таким преступлениям как изнасилование насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей
преступления против собственности с проникновением в жилище браконьерства и посягательства на жизнь гос инспекторов по охране животного мира
особое удовлетворение высказано сельчанами о введении отдельного состава преступления по скотокрадству с одновременным усилением мер ответственности за это
вместе с тем население озабочено слабой работой правоохранителей по противодействию коррупции
предприниматели ставят вопрос о коренном пересмотре тендерного законодательства считая несовершенство закона благоприятным условием для власть имущих злоупотребляющих служебным положением
высказывались также мнения о том что виновные в коррупции должны понести за это реальное наказание а не отделывались штрафами из ворованных же ими средств
лица пожилого возраста с нетерпением ожидают принятия закона о ветеранах
поднимались вопросы создания льгот и преимуществ так называемым детям войны это по примеру белоруссии и россии
необходимо отметить что педагогическое сообщество в целом поддерживая принятие закона о статусе педагога и новые государственные программы развития образования и науки на две тысячи двадцатый две тысячи двадцать пятые годы высказали ряд вопросов
например согласно принятой программе в типо внедряется новая система итогового оценивания по стандартам уорлд скиллс в виде демонстрационного
экзамена вместе с тем нормативно правовые акты регламентирующие сам экзамен отсутствуют и госпрограмма не предусматривает их разработку
кроме того программа предполагает оснащение сельских школ компьютерами оргтехникой за счет средств всемирного банка однако не определено кем осуществляется ее техническое сопровождение
мною отмечен далеко не полный перечень замечаний и предложений по принятым парламентом законам
эти и другие предложения по совершенствованию действующего законодательства а также проблемные вопросы в их правоприменении взяты на контроль и будут учтены депутатами в дальнейшей творческой деятельности
благодарю за внимание
рахмет бектас абдыханұлы сіздің ақпаратыңыз назарға алынды деп есептейміз
енді жұмысқа кірісеміз
құрметті депутаттар күн тәртібінің келесі мәселесі қазақстан мен ресей өкіметтері арасындағы байқоңыр ғарышайлағында
бәйтерек ғарыш зымыран кешеңін құру туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі асқар қаунышұлы жұмағалиевке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
бүгін і сіздердің назарларыңызға екі мың төртінші жылғы жиырма екінші желтоқсандағы қазақстан республикасының өкіметі мен ресей федерациясы өкіметі арасындағы
байқоңыр ғарышайлағында бәйтерек ғарыш зымыраны кешенін құру туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасының заң жобасы ұсынылады
құрметті депутаттар заң жобасы бәйтерек жобасын іске асырудың негізгі шарттарын өзектендіруді көздейді
алғашында жобаны анғара ресейлік зымыраны негізінде іске асыру жоспарланған болатын бірақ анғара зымыраны уақытында дайын болмағандықтан тараптар жобаны іске асырудың көптеген әртүрлі варианттарын қарастырып талдау жасады
мәселен қосымша нәтижесінде пысықтаудың тараптары тараптар жобаны союз бес зымыран негізінде іске асыруды шешті
жалпы алғанда ресей федерациясы зымыран жасау үшін жауап береді ал біз жер үсті инфрақұрылымы үшін жауап береміз
осы жобада ресей тарапы союз бес зымыранды техникалық және старттық кешендерінде бақылау тексеру жабдықтарын құруды сондай ақ блоктың техникалық кешенін ғарыш аппаратын және ғарыш бас тиек бөлігін жаңғыртуды қамтамасыз етеді
осы жұмыстар тоғыз жүз он алты миллион ақш доллармен бағаланады
жаңғырту мақсатында екі мың он сегізінші жылы байқоңыр айлағының қырық екінші қырық үшінші және қырық бесінші алаңдарында орналасқан зенит м кешенінің екі жүз қырық үш объектісі қазақстан тарапына берілді
қазақстан тарапы зенит м кешенінің жер үсті инфрақұрылымы объектілерін қайта жаңарту мен жаңғыртуды жасайды
старттық және техникалық кешендерді жаңғырту жұмыс істеп тұрғандарын күрделі жөндеу және қайта жаңарту сондай ақ жер үсті ғарыш инфрақұрылымының жаңа объектілерін салу жұмыстары жүргізілетін болады
осы жұмыстар екі жүз отыз үш миллион ақш долларымен бағаланады
жер үсті кешенін жаңғырту және құру жұмыстары кезінде қазақстандық компанияларды барынша тарту жоспарланады
ол қосымша жұмыс орындарын береді
ең бастысы бәйтерек ғарыш зымыран кешенін іске қосу байқоңырды белсенді ғарыш айлағы ретінде сақтауға мүмкіндік береді
заң жобасын қабылдау қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейді сондай ақ қазақстан республикасы мен ресей федерациясы
арасындағы байқоңыр кешені бойынша стратегиялық әріптестік пен екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал етеді
құрметті депутаттар мен өз баяндамамда айтқандай бұл ғарыш саласын дамыту барысында өте маңызды жоба осыған байланысты сіздерден жан жақты қолдауды сұраймын
рахмет асқар қуанышұлына сұрақтарыңыз бар ма
перепечина ольга валентиновна пожалуйста ваш вопрос
спасибо уважаемая дарига нурсултановна
уважаемый аскар куанышевич согласно заключенного соглашения между правительством республики казахстан и правительством эээ российской федерации о создании на космодроме байконур космического ракетного комплекса байтерек от двадцать второго декабря
две тысячи четвертого года казахстанская сторона предоставила бюджетный кредит на сумму двести двадцать три миллиона долларов сша сроком на девятнадцать лет и пятилетним льготным периодом
по погашению основного долга а также с четырехлетним льготным периодом по уплате вознаграждения по ставке вознаграждения ноль пять процентов годовых
насколько мне известно бюджетный кредит получен
хотелось бы узнать на что сегодня на сегодняшний день потрачены бюджетные деньги
что мы имеем от реализации данного проекта
какова эффективность бюджетного кредита
кто и как будет погашать этот бюджетный кредит спасибо
ольга валентиновна этот вопрос ааа ммм достаточно такой эээ серьезный и с две тысячи пятого года эээ по две тысячи шестнадцатый год э работы проводились
э да на самом деле кредит эээ выделялся двенадцать двенадцать целых пять десятых миллиарда тенге были израсходованы
они были израсходованы на технико экономическое обоснование на э именно э документацию по проекту ангара
э в то же время по эээ причинам э которые не зависят от казахстанской стороны э по данному проекту э работы были приостановлены и в результате технико экономическая документация на которую сегодня израсходованы средства осталась у казахстанской стороны
э что мы сейчас э с российской стороной договорились сделать
то что это э технико экономическая документация она э оценивается в данную сумму которую я несколько ранее сказал войдет э капиталом уставным капиталом в предприятие байтерек
и увеличит э долю в данном предприятии с пятидесяти процентов вот сейчас мы как раз с российской стороной э анализируем и в ближайшее время подписав соглашение опять же придем
в парламент с тем чтобы э показать как эти суммы э непосредственно в э капитализацию данной компании э с казахстанской стороны
байтерек будет заниматься э в дальнейшем этим проектом вот такой сегодня э будем говорить срез э по данному э вопросу и э в ближайшее время как только мы утвердим соглашение мы придем с этим документом в парламент
этот кредит будет конвертироваться в уставный капитал данной компании и увеличивать нашу долю
и технико экономическое обоснование все еще в эээ рабочем состоянии да
оно в рабочем состоянии но э единственное то что хотелось бы сказать дарига нурсултановна чтобы эээ было до до конца понятно это технико экономическое обоснование было разработано под э ракету ангара
э которую э к которой сегодня казахстан не будет иметь отношения соответственно технико экономическое обоснование в дальнейшем не понадобится как вот именно технико экономические документы
в то же время стоимость э потрачена мы российской стороне об этом сказали необходимо э исходя из этого э сегодня принимать решение
принято решение что эти средства через технико экономическое обоснование войдут в уставный капитал и увеличат нашу долю в данной компании
сейчас эээ речь идет о том что с пятидесяти процентов мы увеличиваем долю э свыше девяноста процентов в данном предприятии соответственно
мы практически становимся владельцами этого э предприятия которое будет в дальнейшем заниматься именно э стартовой площадкой на территории байконур
значит нужно будет новое техническое обоснование
это уже да касательно стартовой площадки касательно э вот зенита м которые нам переданы э сегодня э в казахстанское э казахстанскую собственность
слово предоставляется плотникову сергею викторовичу пожалуйста ваш вопрос
спасибо уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги и приглашенные
на сегодняшний день комплекс байконур имеет огромный потенциал для развития космической отрасли
для казахстана э поставившего перед собой стратегическую задачу войти в число наиболее технологически развитых и конкурентоспособных государств мира э совершенствование собственной космической отрасли является одной из приоритетных задач
и я полностью поддерживаю данный законопроект
однако у меня вопрос эээ к аскару куанышевичу какая все таки сумма необходима для финансирования и модернизации всего комплекса
есть ли у вас уверенность эээ аскар куанышевич что эта сумма не вырастет так скажем в разы эээ через год через два при завершении данного проекта спасибо
уважаемый сергей викторович э на сегодняшний момент э сумма которая эээ была проанализирована и определена согласно технико экономического обоснования э составляет двести тридцать три миллиона долларов
мы э с российской стороны э сейчас эээ согласно законодательства после технико экономического обоснования должны заниматься эскизным э проектом и до конца года э предполагаем завершить данный эскизный проект
э по итогам конечно же сумма будет э корректироваться
в то же время э мы э высказали уже э такое мнение и эээ я бы даже э сказал требование к российской стороне э с тем чтобы э данная сумма э не повышалась
и мы будем отрабатывать с российской стороной с тем чтобы максимально эти э суммы э сохранены были в объеме которые уже сегодня определены технико экономическим обоснованием
но понятно что эскизный проект он эээ скорректирует несколько эту сумму спасибо
сөз сенатор жүсіп нұртөре байтілесұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер рахмет
бүгінгі заң жобасының маңыздылығын ескере отырып ыыы бұны қолдаймын және әріптестерімізді де қолдауға шақырамын
құрметті асқар қуанышұлы мен сізге қоятын сұрағым мына байқоңыр ғарышайлағы ыыы өте маңызды біз осы атмосфераның біраз ы
қабаты озон қабаты ыыы бұзылады табиғатқа келетін залалдар бар ы қарағанды қызылорда облыстарының территориясына космос қалдықтары ыыы көп түсіп жатқанын да білеміз ұшу аппараттарының қалдықтары
сол ауаның ластануына байланысты ы зымырандар ұшқаннан кейін одан ы түсетін жанармайдың ы ауаны ластауына байланысты мына халықтың денсаулық жағдайы да әсер етпей қоймайды соған байланысты осы бәйтерек кешенінің экологиялық қауіпсіздік деңгейі қандай
осы аталған аймақтағы халықтың денсаулығына кешенді түрде зерттеу жүргізілді ме
осыны білгім келеді рахмет
мхм нұртөре ы байтілесұлы ы өте ммм орынды сұрақ
қазіргі таңда өздеріңізге белгілі протон ол ы гептил ы негізінде ұшырады ыыы бәйтерек ыыы біз ресейлік әріптестермен ы қазір ыыы жұмыс істеп жатырмыз
ы ол гептилдың орнына ыыы керосин ыыы кислород ы керосин ыыы пайдаланады
ол ы экология жағынан әлдеқайда артық ешқандай ы экология жағынан бұл жаңа ыыы отымы ешқандай ы кедергілер і бермейді
сөз і сенатор мамытбеков еділ құламқадырұлына беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
құрметті аскар куанышевич у меня есть несколько вопросов
в статье три протокола казахстанская сторона обеспечивает финансирование содержания и эксплуатации реконструкции и модернизации ракетного комплекса зенит м включая стартовый и технический комплексы
есть ли у нас достаточное количество специалистов высшей квалификации для этой работы и где они у нас готовятся
есть ли гарантия безопасного функционирования выводимых из аренды объектов
второй вопрос почти семь лет назад на байконуре произошла авария с ракетоносителем протон
правительство тогда оценило ущерб в тринадцать целых шесть десятых миллиардов тенге однако нанесенный ущерб так и так и остался невозмещенным в первом полугодии две тысячи девятнадцатого года
что было предпринято правительством по итогам второго полугодия по данному вопросу
хоть какие то суммы выплачены или нет
третий вопрос если казахстан примет арендуемые российской федерацией космические объекты то не уменьшится или вернее не лишимся ли мы ста пятнадцати миллионов долларов ежегодной арендной платы за космодром байконур
проработан ли вопрос о предстоящих потерях бюджета
вопрос эээ совместно с министерством экологии геологии природных ресурсов
по оценке экспертов в байконуре обнаружено порядка семидесяти продуктов трансформации гептила пятьдесят из них оказались ранее неизвестными из них были выделены наиболее опасные
было установлено что на местах падения основное загрязнение сосредоточено на глубине до двух метров
в радиационной химии есть такой фактор вы определяете радон но продукты разложения радона в пятьсот раз опаснее чем сам радон
такую аналогию можно провести и с гептилом
какая работа проводится по нейтрализации последствий гептила
и вопрос к министерству юстиции если они есть или вы сами может ответите
в статье пять протокола определен с казахстанской стороны в качестве уполномоченного органа министерство обороны и аэрокосмической промышленности республики казахстан
в настоящее время данного органа не существует
в этой связи будет ли легитимна ратификация протокола и не приведет ли это в будущем к противоречиям спасибо
ну по последнему вопросу я бы хотел сказать то что министерство цифрового развития является правопреемником э данного министерства и никаких э проблем в этом отношении юридической техники не существует
тем более что как я сказал то что в настоящее время с российской стороной прорабатываем э подписание дополнительных э документа который касается эээ конвертации эээ уставного капитала
что касается э сегодня подготовки специалистов то в целом ряде э вуз ов сегодня подготовка специалистов осуществляется
это э и э университет имени аль фараби казахстанский национальный э и в гумилева сегодня подготовка идет э специалистов космической отрасли и в национально техническом университете
но я хотел бы сказать то что специализированно сегодня э работа в том числе проводится и непосредственно на байконуре
э существует филиал московского авиационного института где наши специалисты сегодня обучаются э в количестве более двухсот человек
мы надеемся и уверены то что эти специалисты как раз таки э займутся и в том числе проектом байтерек для э его развития
и мы сегодня э с данным э вуз ом э имеем тесную связь и работаем с ними в очень э активной форме
э по третьему вопросу можно уточнить эээ что вы спрашивали гарантии
ну плату за да космодром байконур да то эта сумма не уменьшится вот сто пятнадцать миллионов долларов ежегодно
а в связи с чем
должны если мы эти заберем сейчас арендуемые территории
э в настоящее время мы э да эээ зенит м эээ получили в собственность и э собираемся соответственно э модернизировать исходя из соглашения
э каких либо вопросов по уменьшению и по изменению арендной платы сегодня на повестке дня не имеется
э что касается вот той э аварии которую вы упоминали разрешите мне в письменном виде эээ направить о результатах данной работы в ближайшее время вам спасибо
а по гептилу вы ответили да по экологии по моему министрерству экологии задавать вопрос пожалуйста нейтрализация гептила
құрметті еділ құламқадырұлы ы сіздің сұрағыңызға ыыы жауап
эээ в целях снижения нагрузки на экосистему э регионов на сегодняшний день э запланировано сокращение пусков ракет протон которые используют э гептил
э начиная с две тысячи шестнадцатого года и к две тысячи двадцать шестому году будет полный запрет на запуск протонов которые в виде топлива используют э гептил
вместе с тем ргп э ғарышэкология разработана технология по детоксикации грунта загрязненного эээ гептилом
в частности в загрязненный грунт вводится катализатор в несколько этапов после чего в почву э вводятся бактерии искусственно выращенные которые поедают эээ остаток э гептила
экологический мониторинг на территории байконура а также на участках падения ракет осуществляется ргп казгидромет который мониторит и качество э атмосферного воздуха и воды и почвы
а какая в целом площадь земли которая загрязнена гептилом
площадь земли общая загрязненная гептилом какая
ну э сейчас вот эээ в две тысячи э восемнадцатом году который в карагандинской области был э со стороны российской стороны они все э весь грунт
вывезли на на детоксикацию то есть таких открытых участков по которому есть гептил и работы не проводятся на сегодняшний день отсутствуют
объемы вы не знаете
ну на территории байконура э таких эээ не не только на территории как нет они в принципе все эээ российская сторона занимается их эээ рекультивацией и детоксикацией
а кто за этой работой следит кто
эээ есть в байконуре специальный есть э отдел департамента экологии кызылординской области который занимается только вопросами байконура
также есть специальное э выделенное подразделение ргп казгидромет которое осуществляет постоянный мониторинг на территории э космодрома
понятно спасибо басқа сұрақтар жоқ асқар қуанышұлы рахмет орныңызға отырыңыз спасибо спасибо
қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі талғат аманкелдіұлы мұсабаевқа беріледі
э прежде чем начать э доклад хотел пояснить нашим депутатам что коллегам что все космические ракетные комплексы на космодроме байконур это наша собственность была
и есть и будет после распада советского союза и ничего мы не принимали э значит просто вывели из аренды комплекс зенитный вот это для уточнения
второе по экологии значит вот этот зам министра значит перимкулов ахметжан абдижамилович сказал это все было разработано национальным космическим агентством десять лет назад и сделано и э внедрено и получило авторское свидетельство
это было десять лет назад так что за свое это не надо так сказать выдавать достижение десятилетней давности
сидите нормально вот так кешіріңіздер
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасы байқоңыр ғарыш айлағында бәйтерек ғарыш зымыран кешенін құру туралы үкіметаралық келісімге түзетулер енгізу туралы хаттаманы ратификациялауға бағытталған
хаттаманың негізгі ережелерін баяндамашы айтып берді
бәйтерек ғарыш зымыран кешенін құру және пайдалану зымыран тасығышты және құрылыс орнын ауыстыру сондай ақ жобаны іске асыруды
қаржыландыруды қазақстан мен ресей тараптары арасында бөлу кезіндегі негізгі шарттар осы заң жобасы арқылы өзектеледі
осы жобаның бастауында тұрған адам ретінде мен ғой бәйтерек ғарыш зымыран кешенін құру қазақстанға жердегі ғарыш инфрақұрылымының меншікті объектілерін
пайдалана отырып ұшыру қызметін жүзеге асыратын мемлекет болуға мүмкіндік береді деп айта аламын
осы хаттаманы ратификациялау кешенді құру және пайдалану кезінде жаңа жұмыс орындарын ашу сияқты оң әлеуметтік нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді
құрметті әріптестер заң жобасы комитет кеңейтілген отырысында жан жақты қаралып талқыланды оның қорытындысы бойынша цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне бірқатар ұсыныстар әзірленді
бірінші жаңа хаттамаға қол қою жолымен келісе федерациясының ұшыруға кепілдік беруді қамтамасыз ету бөлігінде қарсы міндеттемелерді бекіту қажет
екінші екі жүз жиырма үш миллион доллар мөлшерінде бюджеттік кредиттің міндеттемелерін айырбастау жөніндегі мәселені шешу қажет мысалы бәйтерек бірлескен кәсіпорын акционерлік қоғамының жарғылық капиталына
үшінші құрылыстың барлық кезеңдерінде бәйтерек жобасына отандық мамандар мен ғалымдарды тарту сондай ақ байқоңыр ғарышайлағында бәйтерек ғарыш зымыран кешенін одан әрі пайдалану үшін кадрлар даярлау
сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша оң қорытынды берді
жоғарыда айтылғандарды ескере отырып қарастырылып заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет талғат аманкелдіұлы сұрақтарыңыз болады ма қосымша баяндама жөнінде
сұрақтар жоқ
сұрақтар болмаса мәселені талқылауға көшеміз сөз сөйлейтіндер бар ма
сөз і сенатор нұржігітова дана өмірбайқызына беріледі
көп рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы талғат аманкелдіұлы айтқандай комитеттің і кеңейтілген отырысында бұл мәселе жан жақты қаралды расында да
құрметті депутаттар бүгін қаралып отырған хаттама еліміздің ғарыш саласын дамыту жолында қабылданған маңызды шешімдерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді
яғни ғарыш саласындағы қазақстанның қатысуымен алғаш құрылған жоба бәйтерек кешенін пайдалану және осы жобаны жүзеге асыру мәселелерін одан әрі жетілдіру
ең алдымен заң жобасының қабылдануы сол өңірдің экономикалық әлеуметтік дамуына оң ықпалын тигізеді сонымен қатар жоба шеңберінде экология қауіпсіздік мәселелері де қаралған
жалпы алғанда жобаның сәтті жүзеге асырылуы қазақстан үшін ұзақ мерзімді экономикалық перспективасы бар
байқоңыр ғарышайлағы әлемдегі ең үлкен ғарыш алаңдарының бірі болып есептеледі
сол аймақтағы зенит м кешенінің оң бөлігін жалдан шығару қазақстанның әлемдегі ғарыш саласында дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуына
осы саланың дамуын және халықаралық аренада өз орнын алуға бағытталған жұмыстардың бірі деп бағалауға болады
заң жобасы ратификацияланған халықаралық шарттарға қазақстан республикасының конституциясына қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтіндігін ескере отырып қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға көп рахмет
рахмет басқа сөйлейтіндер жоқ осымен талқылау аяқталды
енді шешім қабылдайық
хаттаманы ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты депутат жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті әріптестер енді депутаттық сауалдарға көшеміз
сөз сенатор жақсыбеков серік рыскелдіұлына беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
настоящий депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан
поводом послужили проблемы развития ювелирной отрасли обозначенные в ходе посещения двадцать третьего декабря девятнадцатого года
комитетом по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству аффинажного завода э тау кен алтын в городе нур султан
коротко о сути запроса первое отсутствие технологических возможностей золотоизвлекательных фабрик позволяет недропользователям осуществлять безвозвратный вывоз из страны руд и концентратов содержащих драгоценные металлы
в связи с чем полагаем необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство предусматривающее вывоз такого сырья с обязательным возвратом драгоценных металлов на территорию рк в виде сплавов доре
второе считаем что эффективное развитие отрасли должно предусматривать действенные меры по повышению конкурентоспособности отечественной ювелирной
отрасли путем внедрения финансовых и нефинансовых методов стимулирования официального доступа к сырью
третье одновременно нужно усилить контроль над лицами реализующими ювелирную продукцию и в целях вывода из теневого оборота и пресечения контрабанды ужесточить ввоз ювелирных изделий
четвертое с целью управленческого воздействия по нашему мнению необходимо наделить министерство торговли и интеграции полномочиями по контролю в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгметаллов
пятое для дальнейшей поддержки и развития казахстанских предприятий по аффинажу золота и ювелирных отрасли предлагаем
рассмотреть меры по расширению сырьевой базы отрасли драгоценных металлов путем фискальных изменений для стимулирования инвестиций в геологоразведку
данные вопросы требуют особого внимания и принятия соответствующих решений со стороны правительства республики казахстан
в этой связи просим вас рассмотреть вышеизложенные предложения комитета и дать ответ с обоснованиями и расчетами по каждому из них
в соответствии с конституционным законом республики казахстан о парламенте республики казахстан и статусе его депутатов просим вас в установленном порядке дать ответ в парламент республики казахстан
с уважением депутаты сената парламента республики казахстан жаксыбеков адильбеков бортник жолдасбаев кубенов куртаев султанов момытбеков спасибо
рахмет і келесі сөз сенатор дүйсенбаев ғұмар ислямұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
республикада жыл сайын отыз сегіз мың тоннаға жуық қой жүні өндіріледі
олардың ішінде он тоғыз пайызы биязи он екі пайызы жартылай биязи қалғаны қылшықты

жартылай қылшықты жүн өндіріледі
байқасаңыз қазақстанда негізі осы жүн көбірек өндіріліватыр
биязи және жартылай биязи жүнді импорттауға тура келеді
мәселен екі мың он сегізінші жылы импорт көлемі екі жүз тоқсан алты тонна құрады бұл екі мың он жетінші жылғы деңгеймен салыстырғанда қырық үш пайызға жоғары
мемлекет тарапынан тоқыма өнеркәсібіне қажетті биязи жүн алынатын жартылай биязи және биязи жүнді қой түрлерін өсіруге ынталандыру жоқ
бізде қазір заманауи түрленген өндіріс бар олар осындай шетелдік озық кәсіпорындармен бәсекеге түсе алады
өкінішке орай олар өз өндірісінің қуаттылығын қырық елу пайызға ғана іске асырылып жатыр
бұл ретте мемлекеттік серіктестікті бағдарламасы аясында іске асырылған жуудан бастап өнімдерді дайындауға дейінгі жүндердің түрлерін түйе қой және ешкі жүндерін қайта өңдеудің барлық өндіріс циклы қамтылған
каспий лана атырау тоқыма кәсіпорны екі мың бесінші жылы іске қосылған болатын
жүз пайыз қазақстандық өнім өндіретін қазақстандағы жалғыз кәсіпорын жабылудың алдында тұр
мемлекеттік органдарының арасында байланыс болса және қазақстанда жеңіл өнеркәсіпті жамыту жөніндегі толық және анық картинаны білсе мұндай жағдай орын алмас еді
қазақстанда қарапайым заттар экономикасы шеңберінде салаларды дамыту мақсатында екі мың он тоғызыншы жылы жеңіл өнеркәсіпті дамытудың жол картасы қабылданды
осы жол картасына сәйкес мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда мемлекеттік сатып алу кезінде отандық өндіріс үлесін жиырма бес пайыз болу және оның жыл сайын артып отырылатыны бекітілген
алайда осы талаптардың сақталуы әзірге ешкімге белгісіз
жол картасы іске асыру шеңберінде импорт түріндегі жосықсыз бәсекелестікке қарсы күресу мақсатында үкімет екі мың он тоғызыншы жылы бірінші қарашадағы сегіз жүз жиырма жетінші қаулысын қабылдады
оған сәйкес жеңіл өнеркәсіп тауарлары шартты шығаруға жол берілмейтін өнімдердің тізбесіне енгізілген
осылайша тауарларды қазақстан республикасының аумағына әкелу кезінде импорттаушыларға қауіпсіздік сертификат ұсыну қажет болады
нормативтік акт бекітілген алайда бұл тетіктің қалай іске асырылатыны айқын емес
жүнді алғашқы қайта өңдеу сатысындағы өндірісті дамыту және жүн өнімдерін дайындау үшін биязи жүн өнімдерін өндіру жөніндегі кластерлік бастаманы іске асыру жоспарын әзірлеу керек
ол үшін сатып алуға техникалық ерекшеліктерді әзірлеу кезінде қазақстан республика істі талаптарының сақталуын қамтамасыз ету квазимемлекеттік сектордың сатып алуына қол жеткізу арқылы
елдің ішінде кепілдірілген ұзақ мерзімді тапсырма қамтамасыз ету жер қойнауын пайдаланушыларға сатып алу мемлекеттік қорғанысты тапсырыстарды қолмен режимдеу
көрсетілген тұтынушыларға қажетті өнімдер болмаған жағдайда жинақтау ассортиментін кеңейту және импортқа тәуелділікті азайту мақсатында ұзақ мерзімді келісімшарттарды жасауды ұсынамыз
осы жүн өнімдерін өндіру мен өндеу өндірісі күтілген қажетті деңгейге жеткізу үшін жоғарыдағы сұрақтар шешілуі қажет деп санаймыз
депутаттар дүйсенбаев еңсегенов еламанов рахмет назарларыңызға
рахмет келесі сөз сенатор жұмағазиев мұхтар сабырұлына беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы біздің депутаттық сауал қазақстан республикасының премьер министрі асқар маминге
құрметті асқар ұзақбайұлы мал басының санын өсіру мақсатында жануарлардың жұқпалы паразитарлық және ішкі жұқпалы емес ауруларына қарсы емдеу сауықтыру шаралары жүргізілуі тиіс
бұл өз ретінде аурулардың алдын алу диагностикалау және биологиялық препараттарды қолдану арқылы жүзеге асады
сондықтан мал және құс шаруашылықтарын жоғары сапалы ветеринариялық биологиялық препараттармен қамтамасыз етуі қазақстан республика ветеринария қызметінің басты міндеттерінің бірі
мемлекеттік биологиялық қауіпсіздігі үшін стратегиялық маңызы бар жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы препараттарды өндіретін мемлекеттік биокомбинаттың болмауы себебінен
жыл сайын қажетті ветеринариялық мақсатта вакциналар мен дәрі дәрмектер ресей чехия және беларусь сынды шет елдерден сатып алуға мәжбүрміз
соңғы үш жылды алатын болсақ республика бойынша жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық препараттарды сатып алуға республикалық бюджеттен он сегіз бүтін оннан үш миллиард теңге бөлінген
оның он екі бүтін оннан сегіз миллиард теңгесі немесе жетпіс пайызы шет елдерге кетіп жатыр
оған қоса ветеринариялық дәрілік заттар өндірісіне қойылатын еуразиялық экономикалық одақтың екі мың он алтыншы жылғы үшінші қарашадағы нөмір жетпіс жетінші шешімімен бекітілген халықаралық
тиісті өндірістік тәжірибе стандарттың талаптары екі мың жиырма бірінші жылдың бірінші қаңтарынан бастап күшіне енеді бұл ретте отандық өндіріс көздерін дамыту мәселесі өзектілігі арта түседі
агроөнеркәсіп кешенін дамытудың екі мың он жетінші жиырма бірінші жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы
халықаралық стандарттарға сай сертификацияланған ветеринариялық препараттардың үлесі иммуно профилактикалық шаралар бойынша жетпіс пайыздан ал диагностикалық тексерулер бойынша сексен пайыздан кем болмауы тиіс
сондықтан елімізде тіркелген жануарлардың жұқпалы ауруларына қарсы ветеринариялық вакциналар мен биологиялық препаратты өндіру негізінде ветеринариялық санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
және отандық ғалымдардың өндірісін өндіріспен байланысын нығайту мақсатында мемлекеттік биокомбинат болуы қажет деп санаймыз
осы маңызды әрі күрделі сұрақты шешу үшін жоқтан бар жасау қажет емес
ветеринария саласында ереуіл жетістіктерге жеткен вакциналарды әзірлеп ғылыми зерттемелерді енгізіп келітін отандық ғылыми зерттеу ұйымдарын негізге алуға болады
мысалы қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты және қазақ ұлттық аграрлық университеті
бұл жағдайда ғалымдар әзірлеген биопрепараттардың тәжірибелік үлгілерінің желісін құруға немесе институт базасында авторлардың бақылауымен жануарлардың ауруларына қарсы әдістер мен жаңа препараттардың өндірісін ұйымдастырар еді
алайда қазіргі уақытта аталған ұйымдардың материалдық техникалық базасы жоғары өнімдік пен өнімділік пен ірі ауқымды дәрі дәрмек шығаруға бейімделмеген
бүгінгі күні ветеринариялық препараттардың әлемдік өндірісінің жиынтық көлемі отыз бес миллиард доллар
осы саланы жүйелі түрде дамытуды арғы дамыту арқылы і біріншіден біз ішкі нарықты отандық препараттармен қамтамасыз етер едік
екіншіден еліміздің географиялық орналасуын қолданып орталық азия мен таяу шығыстың нарығына шығып қаржылай пайда көруге де болады
сонымен қатар өзге елдерден экспортталған немесе елімізде өндірілген ветеринарлық препараттардың тиімділігі жеткіліксіз болуы мүмкін және оларды бақылаусыз қолдану кейбір аурулардың эпизоотиялық ошақтарының пайда болуына алып келуі ықтимал
осыған байланысты елімізде биопрепараттардың сапасын бақылау бойынша тапсырыс берушіден де өндірушіден де тұтынушыдан да тәуелсіз мемлекеттік ғылыми бақылау ұйымын құру қажет деп санаймыз
мысалы ветеринарлық препараттарға мемлекеттік тапсырыс беріледі оған еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдің жеке және заңды тұлғалары қатысады
тапсырыста көрсетілген препараттардың сапасы бойынша талаптарға сай келетінін дәлелдейтін тексерісті өндіруші өзі жасайды
мұндай тексеріс жасайтын мемлекеттік ұйымдар і ресей беларусь және украина сынды тмд елдерінде бар ал қазақстанда жоқ ол жағдай қисынға келмейді
құрметті асқар ұзақбайұлы айтқандардың негізінде ұсыныстарымыз біріншісі инвестиция тартып стандартының талаптарына сай елімізде баламасы жоқ жаңа мемлекеттік биокомбинат салу
немесе өз зауыттары бар жекеменшік жауапкершілігі шектелген серіктестіктерге мемлекеттік грант бөлу я болмаса займ немесе ғылыми жабдықтарға лизинг беру арқылы қолдау көрсетіп бәсекелестікті ортаға беру
екіншісі қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты сынды ұйымдарға мемлекет тарапынан ерекше қолдау көрсетіп немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларды бейімдеп биопрепараттардың көлемін ұлғайтуға және елдің ішкі нарығын қамтамасыз етуге мүмкіндігін
үшіншісі ветеринариялық препараттардың сапасын бақылайтын тәуелсіз мемлекеттік ғылыми бақылау ұйымын құру мүмкіндігін қарастыру қажет
осы айтылған мәселелер оң шешімін тапқан жағдайда елімізде ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп қана қоймай мал басы мен одан алынатын өнімдердің саны мен сапасын арттыруға және малшаруашылығы мәдениетін дамытуға қол жеткізуге болады
құрметпен қазақстан республикасы сенатының депутаттары жұмағазиев бектаев әкімов еламанов мусин нұрәлиев тағым төреғалиев рахмет

келесі сөз сенатор нөкетаева динар жүсіпәліқызына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы қадірменді әріптестер
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министрі асқар ұзақбайұлы маминге жолданады
қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің екі мың жиырмасыншы жылғы бесінші қаңтардағы нөмір екінші бұйрығымен екі мың тоғызыншы жылғы жиырма сегізінші шілдедегі
нөмірі екі жүз отыз жетінші өкімімен бұйрығымен бекітілген мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға үміткер адамның отбасының жиынтық табысының есептеудің ережесіне өзгерістер енгізілді
бұйрықта жиынтық кірісті есептеу кезінде адамның отбасының кәсіпкерлік қызметтен түскен кірісі яғни тәуелсіз қызметкерлердің қызметі нәтижесінде алынған табыс ескерілетіні көрсетілген
бұл ретте табыс айлық есептік көрсеткіштің жиырма бес еселенген мөлшерінен төмен емес мөлшерде ескеріледі яғни қазіргі кезеңде алпыс алты мың екі жүз жетпіс бес теңгені құрайды
атаулы әлеуметтік көмек отбасының әр мүшесіне шаққанда ең төмен күн көріс деңгейінің жетпіс пайыздан төмен яғни жиырма бір мың сегіз жүз жиырма сегіз теңгені құрайтын отбасыларына тағайындалады
алайда үстіміздегі жылдың бесінші қаңтары менен он төртінші қаңтар аралығында арнайы іс сапарымен өңірлерге барып халықпен кездескен кезде ауылдық жерде өзін өзі жұмыспен қамтамасыз етіп жүргендер
тәуелсіз қызметкерлер кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірісі бар тұлғалардың кірістерін анықтау тәртібін қайта қарауды және бұрын белгіленген тәртіпке келтіруді сұрайды
атап айтқанда жоғарыда көрсетілген кірістерді анықтауды ең төменгі жалақы мөлшерін м мөлшеріне сәйкестендіруді яғни қырық екі мың бес жүз теңгеге оралуды ұсынады
сонымен қатар мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы қазақстан республикасының заңына енгізілген соңғы өзгеріс өзгерістерге сәйкес
жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын үш жасқа дейінгі баланы күтуді жүзеге асыратын тұлғалар атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар
халықпен кездесулер барысында көп бала отбасыларындағы балаларды тәрбиелеуден жұмысқа шығу мүмкіндігінің болмауына және көптеген ауылдық елді мекендерде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының болмауы мен
жетіспеуіне байланысты жеті жасқа дейінгі баланы күтуді жүзеге асыратын тұлғаларға шартсыз және шартты ақшалай көмек түрінде атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің бұрынғы тәртібіне қайтадан келуді өтінуде
құрметті асқар ұзақбайұлы жоғарыда көтерілген сұрақтар мыңдаған аналар мен отбасылардың өтініштері мен тілектері деп қабылдауымыз керек

сенат депутаттары нөкетаева бақтиярұлы бектұрғанов жұмағұлов ершов жүсіп қаппарова төреғалиев сүлеймен еламанов
назарларыңызға рахмет
рахмет келесі сөз сенатор бортник михаил михайловичке беріледі
рахмет уважаемая дарига нурсултановна
наш депутатский запрос адресован заместителю премьер министра республики казахстан скляру роману васильевичу
поводом для запроса явились вопросы поставленные в ходе наших встреч с трудовыми коллективами предприятий и руководством специальной экономической зоны морпорт актау
нужно отметить что за время функционирования специальной экономической зоны благодаря государственной поддержке и вкладу бизнеса создана развитая инженерная инфраструктура построены и функционируют ряд промышленных предприятий
объем производства за годы работы сэз достиг трехсот сорока четырех миллиардов тенге создано тысяча шестьсот пятьдесят рабочих мест объем вложений и инвестиций составил сто девятнадцать миллиардов тенге
на одну тенге бюджетных вложений привлечено пятнадцать эээ целых и три десятых тенге частных инвестиций
таким образом наблюдается устойчивая тенденция положительного влияния специальной экономической зоны на социально экономическое развитие региона
однако дальнейшее развитие сэз и успешная реализация инвестиционной политики государства в мангыстауской области с учетом располагаемой территории созданной инфраструктуры интересами бизнеса созданием рабочих мест эээ предполагает дальнейшее развитие зоны
поэтому просим вас рассмотреть расширение перечня приоритетных видов деятельности специальной экономической зоны путем внесения изменений в положение о специальной экономической зоне морпорт актау утверждаемого правительством республики казахстан
для включения в расширенный список предлагаем следующие виды деятельности первое туристическая деятельность второе развитие легкой промышленности третье развитие пищевой промышленности и четвертое развитие аквакультуры
включение указанных видов деятельности окажет положительный эффект решения социальных проблем занятости населения в том числе в густонаселенных районах прилегающих территорий специальной экономической зоны
о результатах рассмотрения депутатского запроса просим дать письменный ответ в установленные законом сроки
депутаты сената бортник шелпеков
спасибо михаил михайлович
келесі сөз сенатор волков владимир васильевичке беріледі
спасибо уважаемая дарига нурсултановна
уважаемые коллеги мой депутатский запрос адресован уважаемому премьер министру республики казахстан мамину аскару узакбаевичу
поводом для депутатского запроса послужило обращение судей республики казахстан в отставке
в две тысячи шестнадцатом году были внесены изменения в конституционный закон о судах и статусе судей республики казахстан согласно которому
судье проработавшему не менее пятнадцати лет на судейской должности выплачивается не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание
вместе с тем в связи с вводом в действие с тридцать первого марта текущего года закона обязательном социальном медицинском страховании судьи в отставке лишаются права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования
в перечне лиц освобожденных от уплаты взноса в фонд они как самостоятельная категория не указаны что лишает их права на медицинскую помощь
полагаем необходимым создать правовой механизм гарантирующий судьям достойное их высокого конституционного статуса социальное обеспечение
текст полного депутатского запроса будет направлен в адрес правительства
о результатах рассмотрения депутатского запроса прошу дать письменный ответ в установленный законом срок
с уважением депутат волков
спасибо владимир васильевич
сөз сенатор әділбеков дәурен зекенұлына беріледі
рахмет уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги в ходе рабочей поездки по регионам был поднят ряд вопросов которые изложены в двух депутатских запросах
первый депутатский запрос адресован премьер министру мамину аскару узакбаевичу
полный текст запроса на двух листах суть депутатского запроса акцизами облагаются товары которые пользуются спросом у населения но не являются предметом первой необходимости
в рыночном механизме на желание потребителей влияют и внешние факторы то есть по характеру акцизы являются нестабильными
поступление от акцизов начисляются в местные бюджеты тех регионов в которых производятся товары облагаемые акцизами
согласно принципам из бюджетных отношений статьи сорок три бюджетного кодекса республики казахстан при закреплении налогов и других обязательных платежей в бюджет
предпочтение отдается тому уровню бюджета который обеспечит наиболее высокую степень их собираемости
кроме того за нижестоящими бюджетами закрепляются налоговые и налоговые поступления имеющие стабильный характер не зависящий от воздействия внешних факторов
учитывая что разрешительные и контрольно надзорные функции по регулированию оборота алкогольной продукции находятся на уровне центральных государственных органов
в регионах где производится основной объем алкогольной продукции имеются проблемы по исполнению плана связанного со снижением объема производства готовой продукции
кроме того необходимо отметить что местные исполнительные органы ответственные за исполнение важного индикатора по увеличению ожидаемой продолжительности жизни
увеличению охвата населения занимающегося занимающихся физической культурой и спортом ведению здорового образа жизни что вызывает конфликт интересов бизнеса и социальной политики
учитывая изложенное предлагается пересмотреть действующую налоговую политику и с две тысячи двадцать третьего года передать в республиканский бюджет
поступления от акцизов на все виды товаров произведенных на территории республики казахстан с учетом требований пункта семь статьи сорок два бюджетного кодекса о компенсации потери

с уважением адильбеков
второй депутатский запрос адресован первому заместителю премьер министра министру финансов смаилову алихану асхановичу
три проблемы
первое постановлением правительства республики казахстан от седьмого июня девятнадцатого года номер четыреста девяносто бюджетом областей и городов городам республиканского значения за счет целевого трансферта из национального фонда
было выделено тринадцать и шесть десятых миллиардов тенге в последующем планировалось осуществить возврат
однако при внесении изменений в закон о республиканском бюджете на девятнадцатый двадцать первые годы годовой объем не был уменьшен так как в соответствии с бюджетным законодательством республики казахстан
перераспределение средств по бюджетным программам финансируемым за счет целевых трнасфертов из национального фонда республики казахстан корректировка бюджета не допускается
в целях качественного и эффективного освоения бюджетных средств необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджетный кодекс
в части корректировки республиканского бюджета позволяющий уменьшать либо перераспределять средства по бюджетным программам финансируемым за счет целевых трансфертов из национального фонда республики казахстан
второе в целях контроля за исполнением местными исполнительными органами бюджетных субвенций министерством финансов внесены предложения по открытию новых кодов доходной и расходной части
и единой бюджетной классификации как на республиканском так и на местном уровне бюджетов схема прилагается
в соответствии с бюджетным законодательством субвенция передаваемая из республиканского бюджета направлена на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения равных фискальных возможностей
для предоставления гарантировнных государством услуг в соответствии с направлениями расходов закрепленными бюджетным кодексом за каждым уровнем бюджета то есть являются средством местных исполнительных органов и не имеют целевого назначения
кроме этого в случае возникновения в течение года экономии либо дополнительной потребности по расходам финансируемым за счет субвенций потребуется согласование
центральными государственными органами по перераспределению утвержденных объемов между функциональными группами отраслями что займет определенное время и не даст оперативно решать те или иные задачи и вопросы
на основании изложенного предлагаемый механизм контроля использования субвенций местными исполнительными органами нарушает пункт пять статьи четыре бюджетного кодекса принцип самостоятельности местных исполнительных органов
третье действующими условиями правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания утвержденных министром финансов от четвертого декабря две тысячи четырнадцатого года номер пятьсот сорок предусмотрены сроки
по предоставлению заявок по внесению изменений в планы финансирования платежей на текущий период их рассмотрению утверждению и вводу в систему казначейство клиент сводных индивидуальных справок администратору бюджетных программ
при этом в правилах отсутствуют сроки обработки в системе казначейство клиент сводных индивидуальных справок администраторов бюджетных программ со стороны комитета казначейства министерства финансов и их территориальных подразделений
учитывая что справки по внесению изменений в планы финансирования проводятся от одного до десяти дней в целях обеспечения солидарной ответственности
и повышения исполнительской дисциплины предлагается предусмотреть в правилах нормативный срок обработки справок со стороны комитета казначейства министерства финансов и их территориальных подразделений
приложение на четырех листах схемы и копии писем с уважением сенатор
спасибо даурен зекенович
келесі сөз сенатор мұқаев ерболат рахметұлына беріледі
рахмет уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги наш депутатский запрос адресован первому заместителю премьер министра министру финансов смаилову алихану асхановичу
суть нашего запроса это водные проблемы западно казахстанской области
четыре отдаленных района зко три из них являются приграничными с районами российской федерации обеспечиваются водой из рек большой и малой узеней которые в свою очередь подпитываются с реки волга в россии
ежегодно на основании соглашений между правительствами российской федерации и республики казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов
из республиканского бюджета выделяются средства на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды реки большой и малой узеней а также в жанибекскую систему западно казахстанской области
необходимый объем волжской воды из российской федерации для поддержания стабильной санитарно экологической обстановки на территориях казтауского жангалинского жанибекского и бокейординксого районов
составляет сто семь миллионов кубических метров в том числе реки большой и малый узень составляет семьдесят девять миллионов кубов а в жанибекскую систему двадцать восемь миллионов кубов
на две тысячи двадцатый год из республиканского бюджета на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды выделено миллиард девятьсот шестьдесят четыре миллиона тенге в том числе на на водоподачи из
саратовской области э реки большой и малый узень миллиард четыреста тридцать девять миллионов из волгоградской области российской федерации в жанибекскую систему пятьсот двадцать миллионов тенге
на эти средства объем подачи водоподачи составит семьдесят пять миллионов кубов в то время как потребность составляет сто семь миллионов
стоит отметить что объем выделяемых средств на эти цели из республиканского бюджета на протяжении трех последних лет
не увеличивается и остается на уровне средств выделенных в восемнадцатом году тогда как ежегодный тариф на подачу воды увеличивается
для сравнения рост тарифа с семнадцатого года по девятнадцатый год составил в среднем двадцать пять процентов
кроме этого на сегодняшний день курс рубля к тенге постоянно растет
из за недофинансирования из республиканского бюджета роста тарифа на воду и нестабильного курса валют подача волжской воды осуществляется в неполной мере и не удовлетворяет потребности населения проживающих в южных районах области
в текущем году для поддержания стабильной экологической обстановки в регионе необходимо дополнительное выделение средств из республиканского бюджета в сумме восемьсот миллионов тенге на подачу недостающего объема тридцати миллионов кубов
вопрос выделения этих средств просим внести на рассмотрение на первом уточнении республиканского бюджета
с уважением мукаев торегалиев дюйсенбаев рахмет

ерболат рахметұлы келесі сөз сенатор көпбарова айгүл жарылқасынқызына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министрі асқар ұзақбайұлы маминге жолданады
бұл депутаттық сауалға шымкент қаласына жұмыс сапары барысында оңтүстік арнайы экономикалық аймағында туындаған өзекті мәселелер себеп болды
шымкент қаласы жеңіл өңеркәсіпті дамытуға оның ішінде мақта тоқыма кластерін өркендетуге қолайлы өңір
оңтүстік экономикалық аймақта орналасқан он бес кәсіпорында бүгінде елуге жуық өнім түрі шығарылады
өндіріс көлемі елу үш те тоғыз миллиард теңгені құрайды және қазақстан бойынша бүгінгі таңда ең тиімді экономикалық аймаққа жатады
оңтүстік экономикалық аймақтан шет елдерге отыз жеті де екі миллиард теңгенің өнімі экспортталуда
аймақтағы бірқатар мәселелер шешіліп мемлекеттік қолдау күшейтілсе бұл көрсеткіштер бұдан да жоғары болатын еді
атап айтқанда өзбекстан республикасына кілемдер мен кілемшелерді экспорттау кезінде қазақстан республикасының кәсіпорындары отыз пайыз кедендік баж салығын және өнімнің өзіндік құнының он бес ііі акцизін төлеуге міндетті
бұл қазақстандық өнімнің ііі құнын қырық бес пайызға арттырады сондықтан жергілікті өндірушілермен салыстырғанда қазақстандық өндірушілер өзбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін жоғалтуда
кәсіпорындар өзбекстаннан қазақстанға әкелінетін тауарларға қатысты кедендік баждар мен акциздердің ставкаларын төмендетуді немесе айна шараларын қолдануды сұрайды
сонымен қатар отандық тауар өндірушілері тауарларды еуропалық одаққа импорттағаны үшін он екі пайыз мөлшерінде импорттық баж төлейді
еуроодақтың кедендік реттеу жүйесі преференция жүйесінің бенефициар елдерінің тізіміне енген жекелеген елдер үшін тарифтық жеңілдіктер беру тәртібін қарастырған
тарифтік преференцияларды дүниежүзілік банкі табысы орташа деңгейден төмен і елдерге қолданады
алайда екі мың он екінші жылдан бастап қазақстан кірісі орташа деңгейден жоғары елі ретінде еуроодақтың тарифтік преференцияларының бірыңғай жүйесінің артықшылықтарын пайдалану мүмкіндігін жоғалтты
алайда бұл мәселені шешу үшін өлшемдерге тәуелді емес еуроодақ тарифтік преференцияларын ұсынудың ерекше рәсіміне қол жеткізуге болады
осындай тәжірибені түркия мен өзбекстан сияқты елдер қолданып жүр
олардың өндірушілері арнайы екіжақты келісімдер негізінде еуроодақтың импорттық баждарын ішінара немесе толығымен босату құқын пайдаланады
қазақстандық индустрия және экспорт орталығының отандық өңделген тауарларды жылжыту бойынша индустриялық инновациялық қызмет субъектілері шығындарының өтемақысын алу рәсімдерін жеңілдету де өзекті мәселе болып тұр
бұл мәселені шешу үшін құжаттарды қарау уақытын оңтайландыру және шығымдарды өтеу процедурасын жеңілдету қажеттігі туындауда
тауар өндірушілер оңтүстік арнайы экономикалық аймақ кәсіпорындарының экспорттық бағытын ескере отырып өнімнің өзіндік құнына әсер ететін негізгі шығымдардың бірі көлік шығыны екенін алға тартуда
осылайша отандық логистикалық компаниялардың қызметтеріне тарифтер басқа елдердің тарифтерімен салыстырғанда едәуір жоғары
осыған байланысты теміржол тарифтерін қайта қарау және жаңа құрал экспорттық өнімді тасымалдау құнын елу пайыз көлемінде өтеу ұсынылады
бұл кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін едәуір арттырар еді
бүгінде оңтүстік ііі экономикалық аймақта екі мыңға жуық жұмыс орны быр
жуық арада іске қосылатын жаңа жобалардың нәтижесінде үш мың адам жұмыспен қамтылмақ
бұл мәселелердің көпшілігі бірнеше рет айтылды бірақ мәселелердің шешімі оң шешімін таппады
жоғарыда аталған мәселелер шешілмесе арнайы экономикалық аймақ жұмысының тиімділігі бірнеше есе азаю қаупі туындауда
осыған орай сізден көтерілген мәселелерді қарастырып олар бойынша тиісті шешім қабылдауыңызды және жауапты заңда белгіленген мерзімде және тәртіпте беруіңіз сұралады
құрметпен депутаттар бектас бекназаров айгүл хаппарова нұрлан бекназаров
рахмет айгүл жарылқасынқызы
кеше ғана талқылаған мәселе экспорт импорт
мәселелері келесі сөз сенатор нұржігітова дана өмірбайқызына беріледі
көп рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
біздің і депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының қорғаныс министрі і нұрлан байұзақұлы ермекбаевқа жолданады
бүгінгі депутаттық сауалға екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қазақ офицерлері туралы мәліметтерді жинақтау және жаңғырту мәселесі себеп болып отыр
мұндай жұмысты норвегиядағы қазақстан республикасының елшілік қызметкерлері жүргізіп жатыр екен бұған өзіміз і іссапар барысында куә болып қайттық
екінші дүниежүзілік соғыс оның ішінде мың тоғыз жүз қырық төртінші жылғы петсамо киркенес операциясы және норвегияның солтүстігін
азат ету кезінде норвег жерінде тұтқында он бес мың бес жүз кеңес жауынгерлерінің өмірі қиылған
бүгінге дейін норвегия зерттеушілері тоғыз мыңнан астам шетел жауынгерлерінің аты жөндерін анықтады
сол елдегі әскери зираттар саны жүз жиырма төртке жетіп отыр
норвегия жерінде тұтқында болған шетелдік жауынгерлердің аты жөндерін сәйкестендіруімен фальстад центр айналысады
олар ресей және германия мемлекетімен тығыз байланыста
орталықтың норвегия мемлекетіндегі қазақстан елшілігіне берген ақпараты бойынша норвегия жерінде отыз екі қазақ офицері жерленген
қазақстан елшілігі орталықтың ақпараттық базасымен әрі қарай жұмыс жасай отырып қосымша он үш қазақ жауынгердің аты жөндерін анықтаған
тұтқында болған көптеген офицерлер өздерінің туған жерлерін кеңес үкіметі деп қана көрсеткен
сол себепті зерттеу жұмыстарын әскери тарихшылармен тиісті мамандармен бірге жүргізсе анықталатын ақпараттардың көптігі сөзсіз
ол жауынгерлер хьетта аралында жерленген
қорғаныс министрлігінің мемориал ақпараттық базасында қазақ офицерлері туралы кездеспеген мағлұматты ресей мемлекетінің ақпараттық базаларынан аламыз
осыған сәйкес алдағы уақытта қорғаныс министрлігі осы мәселе бойынша өзге елдермен өзара ақпарат алмасуды сапалық жаңа биікке көтеруі керек деп санаймыз
ұлы отан соғысының жетпіс бес жылдығын тойлау қарсанында екінші дүниежүзілік соғыс барысында ерлікпен шайқасқан шет мемлекеттердегі қазақ офицерлеріне қатысты ақпараттарды еліміздің дипломатиялық елшіліктерімен
бірге зерттеу жұмыстарын жүргізуді анықталған ақпараттарды бір ақпараттық кеңістікке үйлестіруді және оны жастарға патриоттық тәрбие ретінде түрлі ақпарат көздерінде таратуды қарастыруды сұраймыз
ііі біздің сауалымызды қазақстан республикасының конституциялық заңының жиырма жетінші бабына сәйкес
сауалды қарап нәтижесі бойынша заңмен белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз
халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшелері мұхтар құл мұхаммед төлебек мұқашев қайрат қожамжаров талғат мұсабаев нұржан нұрсипатов және дана нұржігітова рахмет
рахмет і келесі сөз сенатор лукин андрей ивановичке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы мой депутатский запрос адресован министру внутренних дел республики казахстан тургумбаеву
на сегодняшний день в казахстане в сфере профилактики нарушения правил дорожного движения имеются достаточно серьезные существенные проблемы
по мнению экспертов института мировой экономики и политики при фонде первого президента республики казахстан елбасы за прошедший год количество дорожных
дорожно транспортных происшествий в казахстане уменьшается однако число смертельных исходов продолжает оставаться довольно высоким
вместе с тем несмотря на внедрение системы сергек в столице других городах казахстана основными причинами высокой аварийности считаются низкая
культура вождения которая включает в себя неоднократное нарушение правил дорожного движения за которое предусмотрены штрафы а также вождение в нетрезвом состоянии и низкое качество дорожного полотна
в целях повышения сознательности и чувства высокой ответственности водителя во многих зарубежных странах успешно реализуется система балльной оценки за нарушение правил дорожного движения
на основании изложенного прошу рассмотреть вопрос внедрения системы начисления баллов за нарушение правил дорожного движения и информация по международному опыту предложения прилагается
с уважением лукин спасибо
спасибо андрей иванович
келесі сөз і сенатор сүлеймен ләззат жаңылысқызына беріледі
рахмет қадірменді төраға құрметті депутаттар біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасы білім және ғылым және денсаулық сақтау министрлеріне арналған
құрметті асхат қанатұлы құрметті елжан амантайұлы
алматы облысы сарқан ауданы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты бір мың тоғыз жүз алпыс тоғызыншы жылы қолданысқа берілген жобалық қуаттылығы тоғыз жүз алпыс оқушыға арналған
і екі мың он тоғызыншы екі мың жиырмасыншы оқу жылы мектеп төрт жүз алпыс жеті білім алушымен бастады
мектеп ғимаратына жарты ғасыр осы жарты ғасырда бірде бір рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген тозығы әбден жеткен мектеп
мектептің материалдық техникалық базасы осы айтылғандарға сай кәріз жылу жүйелері дәретханасы қоршауы терезелері ешқандай сын көтермейді
депутат ретіндегі менің жеке қабылдауымда сайлаушылармен кездесу кезінде қойған үш басты мәселені ііі мәселе мынандай
біріншіден мектеп таулы аймақта орналасқан сейсмологиялық жағынан сақтандырылмаған
екінші ылғалды климатты жер болғандықтан мектептің бірінші қабатын зең саңырауқұлақ басуда ол балалардың тыныс алу жүйесіне денсаулығына үлкен зиян келтіруде
үш сынып бөлмесінің еденін алып тастап цемент құйылса да зең саңырауқұлақ ы ол грибок сондай тоқтамай каркас қабырғаларға шығып жатыр
мектептің тозығы жеткен электржүйесі айрықша алаңдатушылық туғызуда
сылақтардың астында сымдардың қай жерден үзілгенін үзілетінін қай жерде қысқа тұйықтаулар болып тұрғаны табылмайды бұл жағдай әр баланың өмірі үшін қорқыныш тудыруда
екі мың он сегізінші жылы ақпан айында күрделі жөндеуден өткізу үшін жобалау сметалық құжаттары жасалып мемлекеттік сараптамадан өткізілді
і бұл құжат қазір тоқтап тұр жарамдылық мерзімі екі мың жиырма бесінші жылдың ақпан айына дейін і дейін
өңір үшін өте өзекті болып
жиырма бірінші жылдың ақпан айына дейін
өңір үшін өте өзекті болып тұрған осы әлеуметтік мәселені құрметті министр мырзалар назарларыңызға алып тиісті сараптама мен нақты шешімдер қабылдауыңызды қабылдауларыңызды сұраймыз
кезінде мың оқушыға арналған мектепте қазір төрт жүз алпыс жеті бала оқуда
мүмкін ескіні жамағаннан гөрі балалар санына ыңғайлап оңтайлы жаңа мектеп салу мәселесін қарау керек болар
осы депутаттық сауалды қараудың қорытындыларын және қабылданатын шаралары туралы қазақстан республикасының парламенті мен оның депутаттарының мәртебесі туралы заңмен қойылған мерзімде і жазбаша түрде хабардар етуді өтінеміз
құрметпен сенат депутаттары сүлеймен мұқашев рахмет
рахмет ләззат жаңылысқызы
басқа сауалдар жоқ сауалдардың барлығы елімізді алаңдатып отырған өте маңызды мәселелер көтерілді
енді оны өздеріңіз бақылап отырыңыздар ол сауалдар бойынша жұмыстарды жалғастыра беріңіздер
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды
осымен отырысты жабық деп жариялаймын
ел игілігі жолындағы еңбектеріміз табысты болсын баршамызға сәттілік тілеймін
аман сау болыңыздар келесі жүздескенше
көтерілді енді оны өздеріңіз бақылап отырыңыздар ол сауалдар бойынша жұмыстарды жалғастыра беріңіздер
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды
осымен отырысты жабық деп жариялаймын
ел игілігі жолындағы еңбектеріміз табысты болсын баршамызға сәттілік тілеймін
аман сау болыңыздар келесі жүздескенше